خدما باش نتقنها رياضيه، نادله، خاصة نادله باش نتقنها على لاخر، رياضيه زادا خاطر راها غرامي و أخاصي أشعه و هذو هوما ثلاثه، نتصور نتقن روحي فيهم خاطر نحبهم، ماني حاجه تحبها تنجمها عندك درايه بيها زادا.